Toh fankay wo i ga baa gumo. Ni di fanka goono kaŋ ga goy da danji a gonda waŋkaŋ kambe ga goy da ni di da daŋji goono da ni na tunandi ni go kani, a ga ni no haw ni ma'ma yeeni ni gaa hamo ra. Fandu ize mo goono, da daŋji siino ni ga za da ni kamba no ni ga goy da ni ga feeni ni ga ma yeeni ni gaa hamo ra. Da duŋgay lokaci no ni di ni ga goy da, ni ga feeni nda. Da daŋji si no ɲga no ni ga goy da, da daŋji goono mo da ni na wane tunandi ni di ɲga no ga ni no haw, a ma goy ni se ni gaa hamo ra ni ga du ni jirbi kaano ka ni muraadu te amma da duŋgay goono ni di daŋji sino ni di ni si ma kaani. Amma da ni go da wane ni di ni ga feeni nda ni gaa hamo ra ni ga ma daama hala jirbi ga ni za. Da duŋgay goono mo, da day da jirbi na ni za, ni di ni'na gisi ni di za duŋga baa gumo ni se no ni mo ga hay ni di. Amma da daŋji goono da ni baŋ ka wane tunandi ni di ni ga ma yeeni ni go gin kani yaŋ te, ni kamba mo si farga. Amma woo neewo kala da ni goy da ni kamba ɲga no ga naŋ, ni ma daŋ du jirbi. Zama da manci ni na tunandi no ni si du jirbi ni gaa hamo ra yaadin mono ga naŋ.